Ave, iju queríu, en tuviendu un iju comu tú, tan aparenti i tan agradabli no pueu por menus que correspondel-ti i ya sabis que a mí essu delos presentis siempri ei teníu oju güenu i siempri estó pendienti delo que vos hazi falta. Craru, tó essu i amás que siempri estó presenteru i dispuestu pa ayual o pa si precisas de consejal-ti. La verdá es que só un pairi fabulosu, chacho!